An meinen Beruf mag ich am liebsten die zeitliche und inhaltliche Freiheit.

Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass es wichtig ist, historische Persönlichkeiten zu studieren. Ich glaube, es ist wichtig, <hesitation> Strukturen zu verstehen, aber die Menschen als Persönlichkeiten sind, glaube ich, nicht so wichtig. Jedenfalls für die Geschichte.